<hesitation> Amin'ny ankapobeny zany tegna maro e raha mail alefako manomboka amin'ny asa, <hesitation> surtout amin'ny page page amin'ny facebook, na amin'ny <hesitation> page amin'ny youtube regny, zany hoe zegny na amin'ny google vô, <hesitation> maro zegny ny <hesitation> mail alefako eoeo amin'ny <hesitation> folofolo eo isanandro fô ôhatra hoe mandefa ny <hesitation> le mailaka personnel na message zany a maro, ndraikindraiky misy ôlo <hesitation> misy roapolo eo miresaka amiko fa <noise> zare ndraindray tsy de manohy tsara. Zay.